التحكم بالنار أم الماء <hesitation> شغل الأفتار هذا <hesitation> <laughs> أعتقد راح أختار الماء <hesitation> بحس إن الماء سلاح قوى جد قوى قطرات الموية فيها إنها تنحت الصخر مثل ما بيحكوا ، طبعاً النار قوية لكن بحس الماى أقوى.